طبعا عشان أعمل كعكة بسيطة في البيت أو كيكة، أجيب ثلاث بيظات وفانيلا أحطهم في العصارة، وكوب زبادي ونص كوب جوز الهند وكوب إلا ربع سكر وكوب حليب، أحطهم كلهم بالعصارة وأعصرهم، بعدين أحط <hesitation> كوب ونص دجيج وملعجة <hesitation> بيكنج باودر، وأحركهم وأحطهم على الوعاء وأدخلهم الفرن وخلاص.